Я не знаю, но сдаваться, сдаваться я я н- не очень люблю, и-и... это сложно сказать. Ну, сдаваюсь, когда мне просто тупо лень. Мне иногда просто тупо лень, потому что это занимает много сил, ты не понимаешь, почему ты это делаешь, уже устал, [disfluency|а-а] , ну, это зависит от лени, от мотивации, [disfluency|а-а], невозможности что-то делать, [disfluency|а-а] , вот, как-то так.

Я знаю? Нет, я ничего. Я, я, блин, э, фиг его знает. Вот. Э-э, я не знаю много. Я, м-м-м, я не знаю, это измеряется, блин, непонятно как.

Я пользуюсь, [disfluency|эм], LibreWolf. Это форк [disfluency|эм], Фаерфокса. Только больше приватности. Хотя я, блин, озвучиваю для, ну, блин, кто тут, [disfluency|э], проверяет транскрибации? Кто транскрибирует, [disfluency|э-э], этот голос? Ну, на мою запись. Ладно, неважно. [disfluency|Э], короче, пока! <laughs>

Готов ли я? Я не знаю. [disfluency|Э], ну вот недавно я купил. [disfluency|Э-э], не. Не купил. [disfluency|э], мне подарили, [disfluency|э], ну, ЧС-радио. Как оно называется? Типо ты крутишь ручку, и заряжается типо это устройство. Типо радио крутое, мне нравится. Вот. [disfluency|Эм... ам...], вот, как-то так. Через а если... а если ещё что-то, я не знаю. У меня л-... Мне просто лень рассказывать дальше.

Ну, зависть, э, последний раз... ну, не знаю, это... это как посмотреть. Например, если кому-то по- подарили телефон и мне нет, э-э, блин, ну, обидно, но завидовать я не хочу. У меня свои причины не завидовать.

Если бы у меня была возможность начать с нуля, я бы... А что бы я бы? Я не знаю. Это н-непонятный вопрос, [disfluency|э], не знаю. Короче, я бы не начинал с нуля. Хотя если бы у меня была возможность изменить будущее, [disfluency|с-с-с], то я бы реально зап- запросик, ой, ответ дал свой <laughs> [disfluency|с-с-с], вот.

И, [disfluency|ну-у-у], я в пингвин-моде делаю свои, [disfluency|эм-м], свою аватарку. Я целый конструктор, нет, мастерскую сделал! Всякие стикеры, [disfluency|а], вот это всё. В соцсетях я н-нечасто бываю, хотя использую я Дискорд и Телеграм ча-чаще всего. [disfluency|Ну-у]... Ну, я ещё планирую и другие соцсети использовать, но как-то не очень. Но обои... но обои менять я, [disfluency|э], не часто, не часто. В- вот на телефоне уже один год как одна аватарка... Тьфу, аватарка! [disfluency|Эм], обои, я уже запутался в св- собственных словах

Идеальный день... ну, идеальный день — это... это сильно сказано. Это обширный вопрос. Описать целый день?! Нет! Я это описывать не буду, это слишком <hesitation> много... думать надо. Это сильно... это сильно сложно.

К- Люблю я хвастаться и понтоваться? Ну-у, это это, блин, зависит от ситуации. Если можно этим похвастаться, либо патанцава- тьфу! Потанцеваться <noise> ладно [disfluency|э], как-то жаль того человека, который будет транскрибировать это.

Ходить на концерты, ну, эт- я еще не пробывал я еще не ходил, это, это предстоит мне попробовать только. А любить это еще... Блин, это сильно сказано.